<hesitation> Ra ny amboadia ndraiky koragniny ami resaka oe <hesitation> amin'ny ekôsistema, <hesitation> agnisany mahatsara ny tany misy azy vôlôhany, le tany misy azy zegny tsy de sahin'ôlo tsofotsoforigna loatra nony oe vô maharegny amboadia zegny ôlo def mahatsapa fô oe raha masiaka.